<hesitation> per na rgibia lady, primerte shilani rzaniza ny primert’e, gieth xga dó mew gy lo ni, primert’e, tchiru tchi chilo tcheni th niz gy, tchiru gibire giu ni jabón, fá-fá, danuun riennu gus fá, cun jabón a vez, primert’e fá gisiu xga nú ni tchi chiloo gisiu nu ni fá tchi tcheni zth niz tchiru gyzald nú jabón, jabón zote, ni rcuz lany, nza, nix rack ni nguz tchi ni tchi chilo gisiunu ni fá, tchi naga jabón zote gy tchi cheni zth niz, binietch ruth nanuni cun náh nú ruth ná nuni tchi chilo tchi cheni z¨¨ethi chon niz ni rieni, tap niz rien tchi chilo tchiru ni gizëly nú ni, va vilo biad ni ni tchi.